انا النوع الموسيقي المفضل الي نحبو هو النوع الموسيقي الخارجي الماريكاني الكونتري احب كتيرا الكونتري يعني شيء <hesitation> يسهل يعني السمع وهو جد جد جد مرموق